یو وخت یو شمېر پېریان د انسانانو په نړۍ کې ورک شول. د یادو پېریانو کورنۍ سخته په تشویش کې وه او د خپلو ورکو شویو غړیو لټون یې کاوه. ورک شوي پېریان د یوه انسان په کور کې و، خو د اړېکې نیولو لپاره یې له خپلې کورنۍ سره هېڅ وسیله په لاس کې نه وه. انسانانو هغوی ته ډېر قدر ورکړ. ښه خواړه یې ورته پاخه کړل او ښه مېلمه پالنه یې ترې وکړه.